Gokonywa ebirengererio ase obogima bwane ekero nanyorete korwa aseee, abaibori nanyorete ng'a amaene pi, na egento kere kia eng'encho mono. Egento egetang'ani, totakeire gotwara obomo oria buna efamiri togokwanera eriogi erimo naende twakwana na esauti eyemo. Eywo egosiria okobogekana nonye na ekero oyomino anyorire egento, gose ekero anyorire egasi tori koigwa bobe naye ekero okomotebia nkonye, nabo akogokonya nonye na ekere kwanyorire anyorire kwanyorire omochando nabo okomotebia ng'a nanyorire omochando aye na nkonye, nabo akogokonya. Ekio ekiagera togaikaransa nse okonyora okobagekana kwabeire oo, tokanyara goikaransa buna efamiri, tokanyara gocha amo togaikaransa ase obotuko obwo, tokanyara gokwanera amang'ana amaaange, ayagerire twari twa twa twabeire are, na efamiri totanya goikaransa amo ekero omonto agoitera koreng'ana buna ebirengereri biaye bire. Eywo, ekagera buna abaibori bagatoikaransi nse togaikaransa ase togakwanera niga yaretete amayanda amanene ase kera oyomo ase bari bagosana ekiagera ase efamiri goika okogosana kobe oo goika abanto bamochane, goika abanto barutane amagena, goika abanto baaagosane, goika abanto baramane. Eywo ekagera abanto togatwara amariga amange lakini korende naende ri nyuma yaye, tokanyora richibu, rigiya, eri rire okwaberana. Okwaberana oko iga, ekero ogokonyora kore efamiri, nonya na ebibiri nigo egoteba ng'a nchera teiyo morabe na oyomo onye toraamerana na oyo omino oywo moibweire amo nere, kara berana inwe mweka ase mweka momanye koigwana na abaisiko. Eywo ekagera tokareta obomo obwo ogacha bono togokwana esauti eyemo, togokwanera eriogi erimo erio bono rikogera togosuka. Abaibori niga barabe eng'encho ekere baro bonsi, niga bakonya koreta okogayana nonye na ekero mwagosanire, niga bakoreta okogayana kore kwa bwango mono. Iga bare, <hesitation> abagayani, barabe eng'encho mono ase efamiri. Bono ekero omokungu achire ase efamiri agotaka koburukani omochi, abaibori niga bagotebiwa amang'ana aya babaikarensera nse bayakwanera, twaikaransa nse twayarigereri ase obwagare twayakwanera. Eywo ere buya, buna efamiri ekero egokwanera eriogi erimo, monto onde atari korwa isiko arete ring'ana rienda ariichoria oo, nonye nabo mbaria bakonywomwa gocha ase enka eyo nonye na abasubati baria bagocha gocha ase enka eywo, tibakonyara gosera ekiagera iga bakonyora ng'a obomo mboro ororo, bwa ogotebererani gose tokonyara gokwana onde bobe, nigo ogoteba bobe, omonyene oiche okora ki. Oiche oo, o- otebia oria onde na yarenge, erinde mwanyara korigereri ring'ana erio ase oboimo bono mwamoikaransi mwamokwanera. Ere buya bono, efamiri gotwara obomo, ekero obomo bore korwa nyomba ime, nonye na isiko abasani, abaamate, na abairi, niga bakonyara korora egento eke korwa are. Ekere bagobakwani na amasikani bateba ng'a nyarebe niga bare amo, niga bakokwana eriogi erimo, onde taiyo okogosera onde ekero omonto niga agokora ensemo yaye, nabo okonyora ng'a efamiri eria ere ng'a omogaso ogwoka <hesitation> gose onga buna etaya, ekiagera etaya tokoyebeka nse mesa nyaro ense enyare korora oborabu, goika oyerete igoro. Iga ekero kwaretire oborabu boria mwaboretire ase emesa igoro iga bokonyara gwoka, bwanyara gwoka. Erio nari efamiri ekonyara korora, eywo nere eadvise etakeire korwa ase chinyomba. Ande ake naende nonye na ase ebiombe, more, egento getakeire ororo n ogoshare ebirengereri amo nonya na ekerooo mobwate obomo korwa nyomba nonye na oborai, niga bokoba rahisi ekero okoewa oborai nonye na okoraa nonye na ekiombe, nonya na abanto bare abange kobakwanera, niga abanto bagote iga bagoteba ng'a abanto baria babwate eriogo erimo na nigo bagokwana egento ekemo, etakeire abanto twakwana korwa nyomba ritang'ani na obwamate bochakerete, erinde naende nonye na ekanisa ekero okogenda ororo, nigo okonyora okoewa, amamraka igo okoewa first ribaga rinene. Riogot riogo kwanera, amang'ana aywo nabo okonyara gotatua nonye na omochando ekero ororo, iga bakorigereria ng'a korwa nyomba ng'aki bare, abanto abwo mbagosaine, abanto abwo mbuya bare, ng'aki oroche, nonye na omosubati ekero agocha abwo, takonyara kobugia egiara abanto abwo ebara amo. Iga advice nanyorete inche korwa ase efamiri, na okoba amo, na ogocha amo, na goikaransa na abaibori na goshare na koigwa ebirengereri biabo, ekero bagogotebi ng'a genda iga, nabo okogenda bo onye batebire okoboko maega, ng'usa okoboko maega ng'usa okoboko ma, chira kwaboria, chira kwaboria tobasa kogenda mage ke <hesitation> tobasa kogenda mamincha na ogwancha kwa baibori, eria bagogotebi naki otakeire gokorera naende si <hesitation> gokonyora ebirengereri ebiya naende nigo ora egora- nyora amaseseni amange korwa ase abaibori ekero orabaigwere, naende nigo oranyore ebinto ebinge, ekere orabe nse ya abaibori, na koigwera abanene bago goika ekeree, ebi bionsi bigokorekana.